E kumdwara nyalomara na koo kalli asa e be'a lalim dwada mejanga defteya me lalta nere jyem di mejanga, kanjim wadata.